Ujunere go'o, ujunere ɗiɗi, ujunere tati, ujunere nai, ujunere joi, ujunere jweego, ujunere jweeɗiɗi, ujunere jweetati, ujunere jweenai, ujuneje sappo